<hesitation> ikyakurya kyakwanza ing'ing'i, unali ing'ing'i, sinave mumino mula sinatire mumino. Sinatama kama amasaa gaviri ivi wivona sitenge ukunung'a sinung'a sivyani wita, wita amakoto ga- ga- gamine. Alafu ikingi, inongi, amampusiki, une ajamampyusiki, ganatsike mumino, wivona kinung'a umuda ugungi kinung'u kinung'a, alafu ikingi indosa syakunyihanya. Une yaani sanasana ikyakurya unali <noise> umuda kokwa. Umuda kokusu kutula kum- amino nalika ukusukutura, wivona jinonge, iarufu jira jitengura ati nukunung'a, jinung'a jinung'a ansipe. Au ikingi, <noise> kama ulie ikyakurya ki- kinonongi kitsatsile kilolile, unarye ikyakurya kin- kivivi ikyo, apo napene lasima jupyumile iarufu mbivi, au isamaki isamaki jijilolili nyanya, amatango, amayayi agagasuvile. Apo lazima enongi, iharufu jijiuma mundomo. au ulye ilideke lyakasuwi muda, umuda ntali likasuapu lasimaji lasima yaani, undomo jukunung'a, kwahiyo. <noise> avanu vita tulisake ikyakurya kinunu uvu, twirya tuvitsake nimiswaki, twirya twirya twirya apyatwimara, tusukuture undomo, tukusukutura vunonu, wiva vunung'ilila vunonu. Kwahiyo iharufu najikawesa ukunung'a, nijikawesa ukunung'a, undomo ukunung'iraka vunonu, kama urye isyakura sinonu. Kwahiyo avanu avajitu vita tulitsake isyakurya sinonu, ili apa a- a- apyawiva uhemu uvutamile numunu. Yaani umunu jomwinike ipilika akaraha kwasbu, atamile numunu uvyalivonuni yaani ninung'a insusi nasinasyo, yaani ave alivonunwi yaani.